Oyilo Iran to o ha'iritawɛa lii lampire pɛrse na, ho ammpire nɛ yenu wo loo matete. Ɛrehan vanre cururu torobe awa pɛrse ra na wa yumu be besosi, ahdonke to iran bɛ a loso ho zanbara oro Egipti antiki sire.